اكيد جدا مهم انه ندرس التاريخ عشان الشخص يكون يعرف تاريخ بلده، كيف نشأت؟ ايش صار فيها من حروب؟ ايش صار فيها من نزاعات؟ كل هذي الاشياء مفيدة للثقافة عامة انه الشخص يعرفها عشان يثقف نفسه، <hesitation> لكن مو لغرض معين يعني ثاني.